Rô boaka Kenià ndraiky zen̈y, ten̈a fomban-drô zen̈y man̈ano fomban-drazan̈a efa taloha be tan̈y ren̈y oe. De ankamarozan-drô io zen̈y de mipetraka amin'ny amy vale àby mipetraka karàha hoatran'ny amy liô, kipôliô, <hesitation> lareà sy ny karazany maria masai sy <hesitation> am-pôvô- mipetraka an̈ivo zen̈y irô, an̈ivon'ny tan̈àna.